איך גיי אין גראסערי בערך צוויי דריי מאל א- נעה <hesitation> לייק זעקס, זיבן מאל און איך בין דארטן פאר אפשר צען מינוט און פאר א לאנגע צייט קען איך דארט זיין פאר צוואנציג מינוט.